ଚେନ କୀ ଆରୀ ଲକଡୀ କୋ କଟବାଲେ ବହୁତ ହୀ ମଦଦ କରେଂ। ଚେନ ତୋ କୀ ହମେଂ ଲକଡୀ କୋ କଟବାଲେ, ଚେନ ଔର ଆରୀ କୋ ହମେଂ <hesitation> ଲକଡୀ ଲଗାତାର ରଗଡୂଂ, ଜୋ ଥାରୋ ଘର୍ସନ ବଲ ଉଠପନ ହୁଏ। ଔର ଘର୍ସନ ବଲ ଇତକା ଥା କି ଅଟା ଘିସୀ-ଘିସୀ କେ କଟୀ ଜାଏ। ଜୋ ଥାରୋ ଘର୍ସନ ବଲ ଉଠପନ ହୁଏ। ଔର ଘର୍ସନ ବଲ ଇତକା ଥା କି ଅଟା ଘିସୀ-ଘିସୀ କେ କଟୀ ଜାଏ। ହୈଲେ ଚେନ ଔର ଆରୀ କୋ ହମେଂ ଇସ ତରହ <hesitation> ଲକଡୀ କାଟୀ ସକୂଚୂ।